बजट मां अछू खाणू मतलब प्रोटीन से भरपूर खाणू बणादन त हमथै मोसमी जू खाणू हूदू वेथे इस्तेमाल कन चैंद दाल अनाज बहुत अचछू शोरत च हम अपडू घौर मा प्रोटीन से भरपूर खाणू खै सकदा छा।